Bueno nja iin nandute tened nayó nukuxa'a xayuku este hiyo xa'ama njakuu yúu'a teyukamio tenayo nuu yuchiyo yute ndu nduva'a inka xuketunai inkana'a kono yanaxu kuenunja kotoyo kotoyo keono ndakate tadna nexuu inkaxa'a yikuan hoa xoyonjan iin tednen ndo'ó.